A pulaklhuw xa tuwi taxpat e tu laktina pin e naka xpupuy nakan paranatse xak kminpalk na wiliy na chuchuy osino makgtim na nachuchut mani no chuchukgoy naxpaty makapiniy tina matsat na nanuntsas na xpupunitast min pakglhch y na tse naxpupuy ksarten osuk palhk pala nalulakgam taxtu para este pumalhkuyuy na na namkchay limakchiya aluminio e akgcheskij wan chomanuts na naxpupuy tina itat ajo man no naxpupukgoy cho no naka nakalakgchitay pero pus natiyay tulu ocuparlikan lilhawakan este puxpatan untsama pus akcheskij noxa liwan tsama puxpatan pus xa xatiat e kgama noxa liwani noxa nuntsa pin mintaxpat wilapa no pus lakgstu pin chalak latat este lakgamaxnin inoxa nanunts ama naxpupuy chon tina na makapiniy chuchut ay taxpay tawilapats noxa min taxpat e tuno umpara wamikani u xa xa wakamole nanunts noxa namakapiniy tampara noxa este kukalhit chono tina pin wilpa este salsa xalklatat xalaklasasa min pin xalak na makapiniy e